Raha ôhatra za kôa tara am'fivoriàgna am-piasagna akagny de ny tonga ato an-tsaiko indrindra zany am'fialan-tsigny a de: miala tsiny tompoko za fa tara niany ty fa za ndraiky fa tsy hanampody eky za am'magnaraka ai.